<hesitation> Io mako refa e vazakohonao zasy ah lava da hitanao igny e faritrine mihoatry, igny avao tapahinao fa raha aniasika oe <hesitation> misy mihoatry kely amin'igny menamena rôzirôzy igny izy da maratry singitry anao, zany oe hitenao sara oe aia mihoatry e lavabe da igny avao e tapà aminazy.